केन्गुरु असल् ते मनुखुर नथखे, हिवते जन्घल थखे, एतुर् गने हिवते बुर्खोन्गल् होइ। अरो हिवते पुर किच्क् बोक्सिन्ग् कोरि मेने पुर फोएनक्। कोते के हिवत गोर्वय् सबत हिवन होइ। अरो हिवत हन्शरे ल पोच्केत् त्य्पे थखे हिवत बछ्हल गोग नेने। अरो हूक् हिवते खोन्गल् होइ। अरो हूक् दोरिबो पर्हे। अरो जित्य हिवते बोक्सिन्ग् कोरे जित्य हन्शरे फोएन् दुखोन् गोग <hesitation> रीक् होइ। अरो बो दोरिबो परे हिवते। अरो हिवते कने जन्तुपुरबेशि जन्त्रु हि बछ्हल फोएन् कोरे। अरो हिवते बोहुत् खोन्गल् होइ। ओदि के बोहुत् दोरिनर् मनुख् जन्त्रु रके हिवते <hesitation> केन्गुरु बोहुत् हज् दोरिबो परे। अरो सरोत् नै जै। ओदि के केन्गुरु बोहुत् दोरिनर् थखे। अरो फोएन् दुखोन् हजरन्थे पिस्तोलब् होइ दोरिबो परे दोरिबो परे। अरो दुखोन् लीत्य दल्कर्रो लीत्य फोएन् बोक्सिन्ग् कोरे।